Mi mama fe yi ɓe gbmada nyi n, nɗye epya ga bwawye nɗye a ga ma mi nɗye mi mama nɗye a ɓe ma mi ge yna, nga nga kati ɗu ma gna gi mi anukodoza ma da gi ɓa eye mi mama fe a bwawye fenɗye mi ʻya de mi ʻda aɓe ma mi ge yna a bwawye, mi ga laga mi la pise si, ena si, ma chewyi si, ezo, mi laga mi la etsi si zhi ge fe hna zhi ɓa tsi, nga dije ku mi la mineral si, ke ma pise gi a znucha, a zhi ɓa znucha, yi ya yi mi ga mi ga ya da gi ɓa mi gna to seɗye ʻɓe ma yi se ge yna, gnasekya mi ʻya ɗye wa ɓo mi ʻya ɗye wo gni de mi ʻda yi, wyangofe nɗye ɓa m la, wa la mi nubo ge wa la mi nubo ma dna é nubo mi kpeko ɗye mi ga gbmi nyize m, mi ʻda ɗye ma wo kpeko ɗye mi ga gbi nyize m Ma zhi ɓa zhi nyize mi kpeko ɗye nga ɗye nga ga tsi efe nini nyi m, tswashe de woɗye iko yi mi ga la tsi efe wyangofe nini nyi, a ze eɓe gbmada nyi gi mi, é dna é gnuma m, é dna é ɓeɓe m, mi ɓwa ynaɗyi mi ɗyi nubo é sni mi, mi ga gna to mi ga aza chegnudo a ɓa gbmada bma mi snu, bena be tswashe a chni ɓe ga snu mi yna a mwa, pise ɗo la, ynaɗyi egni shia, chewyi zhia, akpu shia. jenagnu shia, luɓwa je shia de fa dododo ɗye zaza ga ɗyi yna wo kni wo ɗyi. Zaza ɗyi ynaɗyi e ʻba hni ɓe ge nubo a sni wo, bena loa, mi yi gbmada mwamwayi, ɓeɗye tswashe a chniɓe ga snu mi yna, azado yio, nɗye yi be wo ɓa ɓa tsi wyangofe hni yna ɓa tsi m, é tswashe iko ma tsi, yi zhi ɓa ga é pyio nga de ga la yi lo, Zhi mi, yi lo ɗo fio yi ɗyi yiɗye ʻyna, yi dé yiɗye ʻynaɗyi fi ʻzhi mio, yi zhi ɓa po wori lo geznu ʻsa ge, a ga kna zhi ʻpyi a ɓa yna ʻyna, muhni ga epyi ynaɗyi ɗo-ɗole, yi zhi ɓa po efe de ri, mi ga snu ɓe hna mi ga snu ʻɓe hna wyangofe gbma gbma gbma hari gi a lo ɓocha, bena ma ma snu yebo de ʻɓe tswashe a snu mi yna, mi ga kna mi ga mi a mi anukodaza yi ga lo mi anukodoza ʻpyi, yi ga kna yi zna yizna yi yna ʻba, mi da ɓeta de mi anukodaza yi sè ɓa bma mi gbada snu, mi da ɓeta de mi a mi a nmama wo adengi yi, mi da ɓeta de mi adengi yi, mi da ɓeta de mi baba wo adengi yi, mi da ɓeta de mi adengi yi, duya lo mi adoke ge, duya lo mi a mi a mi amagoyi ge de mi ayaya yi, yi ga snu mi ga gna ɓa ɓa bma mi gbmada snu, nga pise dá gi ke ma ynaɗyi to ma lo ebmi ge azanɗye ɓa ɓe chniɓe ga zhi ba ɗo mi ɓwari ga ɗyi ynaɗyi m yna Ke mi la ɓeta da yna go é ebmyio mi gna tos seɗye ɓeɗye snu mi snu ɓe hni yna, é shna yi ɓebe lo nu m, yi gbmada nɗye tswashe a wyangofe nini nɗye tswashe gi mi mari é dna e gnuma m, é dna é ɓeɓe m, mi goma mi da gi aza ɗye tswawashe ma snu tswashe yebo, ɓe tswashe a chniɓe ga snu mi yna mi ga chinɓe mi gba wo ta m, sede mi snu wo yebo ɗyegoyi-ɗyegoyi, aza do yio ɓa tsi wyangofe ɓe wo ɓa ɓa tsi wyangofe nini hni ɓa tsi m, é yi ɓaɗye kala nu m tswashe kala yi n, tswashe ʻsa wa gi ɓa yna yi n, midye ke la tsi wyangofe nini nyi ɓeɓe yio mi shna da m sede mi snu tswashe yebo mwamwa yi, ke mi gna to ma ewo gi a ko ʻnyi ge gi mi ge aza wo é nyize ɓe ɗye mi mama ʻfe nɗye mi ya de mi ʻda aɓe ma mi yna ɗye wyangofe a da kpe nini é nyize ɓe, ke mi gna ɗye a nyiko ɗye wo zhi wo ɓa enyi ɗye tu, a ga yna ʻyna lo feri ge Ynaɗyiɗyi é ga rasa m, a ga ɗyi ynaɗyi é mi ɓwario, don ɓena lea, gbmada yi de mi yi ɗyegoyi-ɗyegoyi, ɓenɗye zangoti chniɓe wo snu m tswashe ke la chniɓe ga snu, he ga snu tswashe godiya m, nga gna ma snu nga gna ɗye tswashe ma snu ma ma snu wo yebo ɗyegoyi-ɗyegoyi, tugni ge eɓe eɓe é ɓena loa, wa da mi tsi wyangofe nini nyi ge, mi ga mi anukodoza ku kpe é chninkpeo, mi lo mi da gi ɓa gbmagbma mi gna ma snu se yebo de se duwa se chni ɓe se snu ge tugni ge é mi ɓe o sé ye ɓeɓe ga ɓwa mi n, hari ga mi tsi wyangofe nini ge sé ye myiwnu ga gnu mi n, se ye mi ga sna ʻyna m, se chniɓe se ɓa ʻwye é mi ɓwario, mi ke la da tsi wyangofe nini nu, mi ga snu ɓa yebo gbmagbma, mi ʻya mi ga ede si ma gnu gi mi ʻya, ma ede si ma gi mi da, ma eyna si a ta mi ʻda re, ma eyna si ma ta mi ʻya re, gaskiya ma snu se yebo Dun seɗye sa sa tun fenɗye a ma mi ge yna, mi ya ha shi mi dna é nubo lo ga la ɓwa epya gbma gbma gbma gbma gbma gnu tnanyi, fenɗye a zhi ɓa ma mi ge yna, ha ya mi butu hari mi ga lo to ezna da yi, ga lo he dna mi he dna mi ynaɗyi ʻgbe, mi ʻda he wu se yezhi se wu mi ʻɓe, se snu duwa tugni ge é mi ʻɓeo, hari se ga lo sni yaje de mi yi tun byiyake-byiyake ga la mi tsi nini nyi ga la mi tsi nini ge, se ya se ye ɓeɓi ga ɗye mi ʻwye m, shna sa shi mi ʻɓwa ga mi tsi s nini ge mi ga snu ɓa, mi ga nuna gi ɓa ɗye ɓe ɓa snu mi yna ɗye a da mi gbma, nga eyna si ma ta ma ma ta ɓa re ma gi ɓa, shna ɓa chniɓe ga snu miɗye yna, ebyi dododo dye wo ga dna yna, nɗye a ma wo tu é mio yna a ga ma wo é mi ʻbyeo yna ɓa chniɓe ɓa snu wo lo du, ke mi snu duwa mi mi mi mi mi mi tu mi mi mi ku ɓa ʻye mi ku ɓa ʻɓwa fio ynayna ɓa ga chni yna, gi tswashe wa la wa gi ɓa Nga snu lo, mi amangoyi, nga eyna si du ma ma gi ɓa, é ɓena loa, ʻfe ma ga ya be hni ge yna ɓa ya mi ʻɓwa m, hari zhi nini ge ɓa zhi ɓe de mi yi, ɓa kpa ebwa snu de mi yi mi ga eyna si du ma gi ɓa, ngna ɗye to ɓe mi ga chnibe misnu gi se yna hni, se go, ɓena mi ʻda wa mi ma, mi ʻya wa mi ma, seɗye du muhni ma ya ʻɓe hni yna, á da se gbma, ynaɗyi dododo se ga ga ɗyi yna se ɗyi, se ɓyi mi ɓe ɓena nini yi mi ʻfe n, ke ma eyna si du ma gna ɓa de mi ayaya yi, nga eyna si ma gna ɓa, mi anukodoza, nga eyna si ma gna ɓa, duya lo mi anawnu ge, duya lo ma ma miayago ge, ma ede si, mi la gna miayago, to seɗye, nini yi mi mama ʻfe n, wyangofe tswashe a ma mi ge yna hni n, a dá tsi nini, Ɓenɗye nga chniɓe mi snu se, ɗye tswashe a mi ma tswashe wyangofe a ma mi ge a dá tsi nini yna, ede kpekpe hni se go se kpe, ke se snu duwa mi nyize rere, mi re nyize nɗye mi ga ɓwa ynaɗyi, mi ɗyi mi ke gi zado yna, se nu duwa se tuna se se se la mi ɓwa dna, mi nyize rere nɗye mi ga mwa ʻfe dna e nyize be mi ʻɓe è lo tu mi ashiri wyeko m nyi, ke mi gna ɗye to ɓebe yio nɗye mi ga chniɓe mi snu se è pe lo yna m, shide mi snu duwa zaza ɗye yio wo ga chniɓe hni ɓe wo snu pe mi nyi pepe yna, tswashe snu zaza ɓeɓe wo ga ga snu yna, wo u tswashe a wo tsi esa ɗye ge gi wa snu mari, do ɓe è lo tu wyeko m, do ɓe è lo tu wyeko m, ke ma mi anukodoza yi to ma snu se yebo, gaskiya ʻɓe ma ya hni sé ya mi m, tswashe snu sa yi, se yi de mi yi, Ga ʻɓwa ɓe mi ɓe, tsawshe snu shnaɗye se ga tsnunyitete se lo se lo ʻpyi hni, tswashe wa se tsi se ʻpyi ge mari, ke mi la kuku zhi mi zhi ʻkni gi mi ʻya ngna ma snu se yebo shnaɗye sa shi mi ʻɓwa ga mi tsi efe nini ge hari se se ya mi ɓe hni m, se ga la mi go ɓwaba nga ɓe hni snu hni, tswashe snu gi ɓenɗye hni, ke wa dye wa be ebwa mari tu se tugo